ليش إتبدا يتشتت إنتباه الطلاب? طبعا أشوف إيش السبب، وأبدأ إني أحاول ألفت إنتباههم <hesitation> بجصة جديدة، حركة جديدة <hesitation> ممكن <hesitation> نكتة، ممكن أعمل أنشطة، ممكن أجول لهم يلا أوجفوا فجأة، يلا الكل يغير مكانه، أعمل شيء يخليهم يركزوا، ويبدأوا يجددوا نشاطهم ويبدأوا يركزوا للدرس مرة ثانية.